Jari intu nakke punna nangku kamallakiang intu mange nu anua nu nangku kamallakiang intu ulara intu ulara kamenangkumallaki punna malla-malla ku tarea pole sangka bongangku ku malla-malla gara-agara malla-mallaku ja na pip to malla-mallaku ja na kokko' angmannu mintu pole marang-maraeng kutte'. injo ularaya pokokna kuttena ji na ku tala kutte nitte allari minto'a punna ngitte ulara selain ulara malla-malla to pole rianu, malla-malla to ri na dikua lintah. kah injo lintah ya na ulana ulara ya birringji pada' nu anre ngaseng bangkengna ` a a' ringi to punna ngitteki, kuare ngiapunna rie minto' mo ulara na linta ri dallekangku allere laloji ku haju. talla kulle manyyang palagi punna na ko'ko maki, anremo attasa punna ko'ko maki ulara kah injo ulara ya rie' to pole nganu rie to pole dikua ulara <hesitation> ulara ber anu ulara <hesitation> nu rie arracung na, nanyu na punna ulara ra rie racunna memang nu tala bu tala sa're nyima'pagokanna cumang ni racunna kulle taua na pinnaja. Rie to ulara a kulleki na a'lu jadiki ulara saha'. injo ulara saha' ya buanganna tau kulle ngaseng na'lu lain pole nakaluki meki injomi nu di malla-malla nakke ri ulara kah punna injo lintah ri'ringa kalle li nitte lintah palagi punna ra'kimo ri bangkenga, angiso'mo pole raramo nampa nu hatang paselanna injo lintah ya deh biasa dika'rupi be'rang napada tassala, ato di sarepi aporo, ni biasa punna ri galungki na kokkokki lintah, ni sare pi aporo nu bangsa tara tassala